כנפצ׳ל אִלְתְּחִ׳יַימ וּסְט לְטַבִּיעַה חִית כִּתְעְטִינִי הודוּא רַאחַה בְּעִידַה עלא צַחְ'בּ לְחְיַאה, כִּתְמְסַע צוּת אֶשְּשַגַ׳ר, לְמַאא, אֶטְּיוּרוּ, וּכִתְחַס בְּרַאסֶכּ גֻזְא מִן לְאַרְד, אלְפוּנְדוּק מֻרִיח וּלַכִּן לְטַבִּיעַה כִּתְעְטִיכּ תַוַאזֶן רוּעִי מַא כִּיְשְרִיה חַתַּא פֻנְדוּק, הַאדִי אֶתְּגַ׳רִבַּה כִּתְחַלִּיכּ תְּרַאגַ׳ע לִנַפְסֶכּ וּתְּתַעַמַּק וּתְּתְּנַפַּס בְּעֻמְק.